Nsuom. nsuom akuele weh kuel le ome odzang dzang osue ome oweh ste ste ste le nsuom e;e odzang nsuom osue ome omi dzang nsuom osue ome, odzang zang nsuom osue bebe odzang nsuom osue blouse odzang nsuam oyab beleb oyuab beleb le nsuom e;e odzang nsuom osue e;gbang gbang odzang nsuom osue kara odzang nsuom osue e;chi odzang nsuom osue wuchi odzang nsuom okori le ogbebe oweh osue sue wo ste ste ste le nsuom e;e nsuom ari nyin ayi eri ri nyuam abi nyiam e'mior e'mon e'she e'fufu rtuobe weh tuob odzang nsuom oyuab beleb osu sue biyin e;bue ste ste ste ke olumu osue wuchi obue ste ste ste opari betue ste ste ste opari luel le nsuom nsuom ere yi epia ki pie binyin le e;nsuom e opie e;bor odzang nsuom osue beke nsuom ababan bike Nsuom yi nyuab ki beleb nsuo yi nsuki bike nsuom yi e;sueki bi gbangbang abi ekie wurong nsuom ye sueki kokoro aku ekie wurang nsuom ari nyuam le mpuome nde ofe le nsuom le mpuo me, oluom lumo. oluom lumo le buan le buan nsuom yi sueki bi ying e;buan nsuom ye sueki ameh e; buan nsuom yi suki biyin ome nwar ne muan amaki nwar nsuom yi muan ayuab ki beleb nsuom yi muan asuki binyin nsuom yi e;suki bebarkuor ogbor ogbor ogbor le bishi ogbor nsuom be bambam nsuom yi e;yuab ki beleb ste ste ste ste e;yuab buan ste ste ste ste e;sue bi ke e sue be zober e;she binyin iborr oki ke wurang liji nsuom ye odazang ki osue bike ste ste ste ste oyin yani bi yuom yuom otouobi oma fe li gbangbang oma buro nnu nne nsom afe ofimalo olenu nne nsuom afe mom afi malo olenu nsuom are nyin ayi nyuam le mpuome nsuom nsuom yi e;sueki be rober nsuom yi sueki bike nsuom yi sue ki binyin nsuom yi e; yuab ki he leb nsuom yi sueki buan abe bema nwar binyin Nsuom yi e sueki bom abe be ma nwam benkpoken nsuom yi bena nwar binyi ste ste ste, le ote e wun le ofe okporo owe le mpuo opie use le nsuom e batar yue le mpuo odzang nsuom osue yi ste ste ste oyin yani nsuom ari nyin ayi nyuamo nsuom ari yin nyuam ki nsuom are ki e'femalo olenu nne ofe le nsuom ofe mom e'she nne ofe le nsuom ofima lo olenu nsuom yi dzanki e'pia binyi le oyal e'bele yue le mpuo me osue sue odzang nsuom ste ste ste libede yue osue mgbe e okueki bichi ste ste ste nsuom nsuom e'piaki binyin abie abie nyi ne suom afe ofimalo olemu lishe aya ofimalo olenu le odzang iwuraba odzang nsuom le nunu osue osue osue nsuom yi ari nyin ayi nyuam nsuom nsuom ari yin ayi nyuam.